Tungu yuku ka'á inka kii ndu yaka yuu, ian kuu kande iin martillo nian na onrio já mekan yudukani ni iin yutu yuku silla ho yuku duku mesa uvinka nu nene, nduyuu nduku ka'a kani nande tillo nre ni'í, nanen ndague ngue ña'a ndakuu mesa ho silla odujen ne ñiten nduyu kano najan ka iin ñe inke ndeku ka'a já nduku kaja nduyuu, inka chino ya'á inketu nruyu ka'a ngue nguenata nda ndaneya há ndito ña'a ndakeno martillo ndekuka ya'a vixhi.